Bugun xafa bo'lganga o'xshaysiz, hammasi joyidami? Keling, menga aytib bering, biroz yengil tortasiz. Axir dardingizni ichingizda saqlayversangiz, hatto kasal bo'lib qolishingiz ham hech gap emas. Iltimos bunday qilmang, jim o'tirmang, yuz o'girmang. Menga hammasini ayting. Balki birgalikda yechim izlarmiz, yechim toparmiz. Bu holatda davom etsangiz sog'ligingizga katta zarar keltirib qo'yasiz.